Da bugakhi kaciran nijib-nijubbun boni wutanaa punakhi gwamana ko ni jubbi ghi za yuuwawani bakwi, ni wuti ghi ba Bauchi to bahyins Bauchi gma ghi naha lthin gwan yan ya u`ma din gma ghi <noise> dan patahyi Vinghyi ti yani buya u`maca di i, ni raa gma ghi za Baima lthim gwan ya kuza p`yati ca gwamanaa ghingi ya wakhi a-a ya sika zuuwa ya kuwa <hesitation> masarana, ya kuwa mardai gma ya kina zamana ya lhabuda Shinkapai to Ithin gwan ghi Ithin gwan ya diguan nahyi ya Chabuda ghi za ti di Cana lcowini to fi ap ghan gnumasin a Juriwai to muna. giis ti yan tsaggi ti ghi hi bayan Havajen ghi thin gms thin quan ko kying wung tsagyi di gwan na di bugyi umi fi ni Byra danans ilan ang ghidar, ghidi <noise> tikokuwa wuna ithingwan hi di bugyi yuuwai wabu wa khina aa wi wu ndala tau wi wu ndaka lhuwa ruvuna wi wu ndaka plucia masakai din dai yan ya u' ma be`e gui zizza di yuuwanin baku ﻿Wee to ca yuuwawini ga din ghi ma zima sai ma haha gwamana kowini gma tau <hesitation> kudula ta u`ma yan ndaka gusi ghan we`e ghi za di yuuwawina bakwi har ma mai civa - mai civa dai ma bimu-ah-danana`a di waji Tudun wada Ithin grwan di ghi nanyi na yani buniya danyi na gwan yan ya u`mau to danang a mai za wajen ni ni danani Haya, Badiyeso, Wando Dagu din kagadama, to kagadama a Ithin gwan na yani buya u`mau yan din dai qwamanaa ti ko kuwa ya kudula di karmakni yani buniya di sina yan buhi p`aya ya biya yuusin ko ya biya kam ghan ghingiri ya pia yan tahiyiyai, ghan we`e yuuwawim din ghi ziwi wu ndaka p`a tani ta u `ma te ta u`ma tana ghingin dai ya p`a yan tsagy'" Aidi bugyi yuuwar ghanwee Fiwiya ca rawiyakhi hiniza dawa tisiniza gwan tå sina miba daha ghan we`e ca rawiyakayili ca kiltha sinini wuyawina Ca gma dawa ti sinni ghi ndaka ta vinahyi gma ta naha a-a lhhirigna miba ya u'ma dana ha miba ya u`ma diyya, miba hi ndaka u`mawa. ﻿Miba bu bilthin tahy, vinaky, din nghi rawiys we ba ghi na-nahy, gma yan u`ma ni munguan sai nanyi a to ca yuughum ma gwan mun gwan gha munana dariensis Ithin gwan din dai fin di ga, ya virusu Ithin gwan thingn't we ba ya u`mau di gwan we ba ya uimau. ghan, weite lehin fanyi vinanaa lovoi suban quiamanis an guesmania Sapakhi ragną gi gyici. han we Ciran ai sawa tisuban cigi yan p`a hyi ya'i khin p`ahyi jaana sapakhi ti sawayi' bu hi khi <hesitation> khija nzan ghan we`e mai rawiyau muna kuza p`ijati na hakhi lthin suban ta ya u`ma. Wele ya Saku mayau kowiria kuza piyan Ca tsagai ghingin ya-khın tahya-yi vinahyi gwamianaa gma na suban subu kwa Fafaka-kayi gwamani ya fafaka ca di yuuwawinirin in lthini ghingin ya pa yan hi ndaka khinau, wuyana Khin Shinkay sai, wuyana kning taguwai, wuyana Enivia zuung wuyang Pahina masarana we de bacha gwanzani a juuwied in -ja urma cadi bugyi ymuwai ghan were dingha juuwawimi gwamani, kawini ta khin yan ulmakai ba ghi wu ndales ofa ba wada pa suban gma di dubaka ghi tsagyi kawai di daksı were khin, kawini ya bau wuyan gma ya bau ghi cani di gazai wuyan gma ya ba- yan <hesitation> mh chawa-ghi hi ndaka u`ma. Nidi-ni dakya ghan we`e mabe dighan Cana gma Suban be dighan cana gma ya kuza p`yahina gma ya pa yan tsagyi di bugyi Yuuwai gma ya p'a yan tsagyi di bugyi yuuwai gma ca yuuwi gwamana a ci u`ma saki- saki ca khin p`ijatina kai ca khin p`iyati tsagai ghan we Subu rawiyiya weba nahyi, ca u`mau